Ñy fiatraikany ñy fomba fiketreha hany samy karazany aminy ñy otrikay azo bakaminy ñy sakafo sakafoanin-tsika ñy fiakarany ñy kalôry, miakatsy ñy kalôritsika satria maro mare ñy karazan-draha hany ;manahaky anizay, miovaova ñy otrikay añaitsika añy, eo avao koa ñy fihenany ñy otrikay hafa añatitsika añy.